വാകിയം കിലിനരി ഇലലാ ബഗാ കചചഇരിനം സവചചഗളിസാവനാംചനാ ഉഞജി ഉപകരണവാതദ। വാകിയം കിലിനരി ദൂളനം കസാ ബഗാ സനന കണകകലിനം ശകതിരതി ഹാണി രഹിതാ ഹിരഇകിദാ മഓലകാളനം ദിത� പരിണാമകാരി പഃകാ വിഗവാധികിലസമലപണി।